Gjuhë t’ndryshme që folen nëpër botë, shqip, anglisht, gjermanisht, hungarisht, rusisht, kinezisht, japonisht <hesitation> tajlandisht <hesitation> suedisht, norvegjisht, italisht, spanjisht, arabisht, greqisht, serbisht.